Esiku yakhwivulwa vantu vanyichi, vasherebeanga varumishiranga tsisendi tsinyithi sana onyala yatsire yakhavoo avundu kama niyi nyiree hoteli ingali. Awonao murushiria tsishirichi tsinyichi sana, khu khuraa swakhulaa, khukula isikeki avundu wenao kenyashiche alipeavandu venaro lakini esie, ebirthday yewache, yache yilava yakhumishiraa tsisendi tsinyintsi tawe. Khu- khutanda valina ndavalanga, nikhulikhutekha shakhutia ndatekha esie mwene. Shishiri shukutsa khuniniii khukhara mutsihoteli. Shivateshere tawe, omwene ondombe eshakhuria mutsu evatoshore, shakhulio tsa shi shakha lavakula amangondo amanyichi tawe. nina ninakhahara fwonofwo nenyakhulanga kho valina vativati vetse. khulakhurira mutsu mwe- esie emanyanga, mwonomo nenya khulipaetsiendi. 𝖳𝗌𝗂𝖺 𝗍𝗌𝗂𝖺 𝗐𝖺𝗇𝖽𝖺𝗄𝗁𝗈𝗌𝗂𝗋𝖺 𝗍𝖺𝗐𝖾 𝗌𝗁𝗂𝖼𝗁𝗂𝗋𝖺 𝖾𝗒𝗂𝗍𝗌𝗎 𝗇𝖾𝗒𝖾 𝗐𝖺𝗇𝗃𝖾 𝗇𝖾𝗇𝗒𝖺 𝗈𝗄𝗁𝗎𝗋𝗎 𝗄𝗁𝗎𝗎 𝗄𝗁𝗎𝗅𝗈 𝗇𝖽𝖺𝗅𝗈𝗆𝖻𝖺 𝗅𝗌𝖺 𝖾𝗒𝗋𝗂𝗌𝗎 𝗒𝖾𝗐𝖺𝗇𝗃𝖾 𝖾𝗋𝖾𝗆𝗈 𝗆𝖺𝗏𝖺 𝖾𝗄𝗁𝖺𝗋𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗌𝗉𝖾𝖺𝗄𝖾𝗋 𝖾𝗋𝖾𝗆𝗈 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗒𝗂𝗆𝖻𝗈 𝗈𝗏𝖺𝗇𝗍𝗎 𝗏𝖺𝗌𝗁𝗂𝗇𝖾 𝖺𝗏𝖺𝗇𝗍𝗎 𝗏𝖾𝗆𝗉𝖾𝖾 𝖾𝗄𝗁𝖺𝗏𝖾 𝗍𝗌𝗂𝖼𝗁𝗎𝗂𝗌𝗂 𝖾𝗄𝗁𝖺𝗏𝖾 𝖾𝗄𝖾𝗄𝗂 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗈𝗏𝖺𝗇𝗍𝗎 𝗋𝗈𝗌𝗂 𝗏𝖺𝗅𝗒𝖾 𝗇𝖾𝖾 𝖾𝗌𝗁𝖾𝗋𝖾𝗁𝖾 𝗒𝖾𝗇𝖾𝗒𝗎 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖾𝗄𝗁𝖺 𝗏𝖺𝗅𝗂𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗇𝗃𝖾 𝗏𝗂𝗏𝖾𝗍𝗌𝖺 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖾𝗄𝗁𝖺 𝗏𝖾𝗍𝗌𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾𝖾 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾𝖾 𝗍𝗌𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗓𝖺𝗐𝖺𝖽𝗂 𝗄𝖺𝖽𝗈 𝗍𝗌𝗂𝗇𝖽𝗂𝗍𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗇𝖽𝗂𝗍𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗏𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗏𝖾 𝗄𝖾𝗇𝗒𝖺𝗄𝗁𝖺𝗇𝖺 𝗏𝖺𝗆𝗉𝖾𝗋𝖾𝗌𝗒𝖾 𝖾𝗌𝗂𝖾 𝗌𝗁𝗂𝖼𝗁𝗂𝗋𝖺 𝗂𝗅𝖺𝗏𝖺 𝖺𝗌𝗁𝖾𝗋𝖾𝗁𝖾 𝗂𝗇𝗀𝖺𝗅𝗂 𝗌𝖺𝖺𝗇𝖺 𝗂𝗅𝖺𝗋𝗎𝗆𝗂𝗌𝗁𝗂𝖺 𝗍𝗌𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗌𝗁𝗂𝗋𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗒𝗂𝗇𝗃𝗂 𝗍𝖺𝗐𝖾.